जोन कलम होत है उखो उपयोग अधिकतर व्यक्ति रोजाना करत है। हम तो कलम को उपयोग बहुत ज्यादा करत है। और कलम कम कैसे करत ही बहु सुनाइयो। कलम स्याही को कागज पर लिखने या खींचने के लाने इस्तेमाल होत है। पेन की नोक में लगी गेंद जोन पेन के आगे एक छर्रा सो होत है। उखे गेंद सी बोली जात है स्याही के भंडार को कागज में सिध होत है। जब पेन कागज पर चलता है तो गेंद घूमती है। गेंद स्याही को गीला करती है और उसे कागज पर छाप देती है। गेंद का घूमना स्याही को कागज पर समान रूप से फैलाता है। और पेन को काम भी बहुत होत है जे खे हम कलम कहत है। पेन से अधिकतर आदमी अपनो लिखत है रोज को काम किताबे लिखत है वही स्याही से कॉपी छापती है। और बहुत सारी चीज़न में पेन कलम उपयोग आउत है।